O o o, wo ɗòwouŋ wò yaà ɓieɛ̀ sùà, ò ò ò wò nyɛnɛŋ maŋ keì zimgbe, wò kuwa jiikɛ̀ɛ, wo yìlì jiikɛ̀ɛɔ̀, wo bà guùŋ wii. Ko jawaì, wo suùŋ, wo tɔɔ yèè wo bili, nyiŋ pɛɛ kuwa jiikɛ̀ɛ, e je nyiŋ jiikɛ̀ɛ, e jeim gòngoɛ̀ sùà.